<noise> eli awajiib' aqachee' taq chikap, taq kipre't, taq b'ee' renejeel taq awajiib' lera' wa kak'uton k'o aloq'neem chikyan lera' kikna'an, k'o jun tzujneem kuwaj kinya' saqa'n rib'ixiik, pu jun nik'yaj junaab' kaan li wujaaw xirlaq' jun rib'akan chire' b'awa' rilan qas rilek rich'ab'ej rikoj rib'e' xaqara' kar <noise> kark'axa' che'el qas kik'ob' wii' renejeel kisaqarek xaqara' kab'lujuj kirya'a laj rik'uya', qajq'iij xaqara' kariya' laj rik'uya' li chikap rii' qas xaq rik'am riwach chiriij li wajaaw rireta'maj riwach, kirya' riib' kachapan, kirya' riib' karya' ritz'ob' e k'an wa jun kapanek ret- amt riwach li chikap rii' che kira'nan lawaaj rii' katirtapij che aqan xaqara' wa qana't ne chiran toran k'o ruk'a' katriroqtaj ek'an la awaj kikya' retaal chech wunaq ke'iliw re'en chech wunaq xaqara' kiloq'b'in re'en wa jun ajchoq'a'n xaq k'a'n, kirch'ayan che ab'aj kirpanij che chee' xaqara' che xik'a'y li chikap kirya' retaal xa junaam rik'in jun b'ee' xaq junaam rik'in jun kipre't. jun kipre't qas kaya' laj ritz'aam qaloq'oj kak'axan re che'el k'o wii' yoqol wii' renejeel q'iij lera' kaloq'oj kaya' laj rib'e' lera' xaqara' kiketa'maj nawa' ra'at che jun q'iij katapan taj katkil taj, ke'aq'ek xaqara' xapa' jun chek ki'ab' ixeb' q'iij katapan wii' che kikb'an laj awaj rii' kikraq' awiij xaqara' kikmilij awiij taq e awaj qana' t ne chiran lera' xaqara k'o kiloq'neem chawan katkilan kikya' atz'oob' qana't ne chiran kirap awach wa kaya' laj aweech chiran q'os kiliik li awajiib' xu' chan rajawxiik kilawch'ixek li awaj xaqara' otz kilek kaloq'b'ej xa' kela' li awaj kirna'an aqache' wa li xinb'aj wa ra'at kab'ant li otziil chiran xaqara' kirna' li awaj pini't ni kawaj katiob'irsaj lara' kirtij taj rimal kib'usnek li k'ax kattijin che rib'aniik rajawxiik nemalaj qanejeel kaqloq'b'ej li awajiib' xapa' chech awaj k'o qak'in, aqache' chikap kipre't nik'yaj chek qaqya' jun loq'neem chikyan y e lera' kiketa'maj xaqara' kikaj li qawach.